Met kɨ makaranta rit dung. Mpì rit kɨni nyi ɗo nyɨ. Mu sem met kɨ makaranta ko bi mwa jɨ mùn, mwa lepo ko kò dòk nti ka. Dok nti ɓe mpì ye gurm mwa met makaranta ka dung- ɓe mu tong num mɨ gak. Ko mbì cɨncɨn funu mwa ɓe ko mwa langsar mùn ka. Ɗang mu jɨ ko missinary mwa jɨ ko mwa ɗen makaranta, ko gurm mwa jɨ mwa ɗom met kɨ makaranta, ɓe mu jɨ mu gane aha teni makaranta nyi ɗo bi kìy làngsar mùn kake tòng kɨ rayuwa gàk. Mpì met kɨ makaranta langsar mùn dung-dung. Ko mbì cɨn-cɨn mwa ka lòk-lok nyi mwa, ɓe gha cɨn makaranta ka, ɓe kɨ shang tong ngha nɗin yɨl ko kò dòk nti ɗɨ ka zaka. Bi ye rit mwa ɗo nyɨ: le ko bi ye gha man mwa, cɨn kɨ rediwo mwa, kɨ mbì shìktok kome ye mun pò tòk kɨ shɨktok gyi mwa, mwa ɗo bi ye komeye mbìman jɨ kɨnɨ mùn Kò mu pò ni kɨnɨ teni kaɗang rit kɨni ɓe me ye kowe nyɨ cɨn makaranta. Mpi ye makaranta nyi ɗo ye rit ɓul. Mpì k lē ko ghà nùng mɨ tòng mɨ rayuwa mɨ tòng fa, kwa pan ke gha ɓang. Ko yɨlɨ a man tong ko ka pan tòng kàgàk kɨ gurm mwa. Dok nti ɓe gurm mwa tong ɓe lek warng ɓul. Mpì ye mu tongni, ɓe mun kɨ man kɨni teni wu tong ka yɨlɨ, ɓe wun gak-gak, ko wù dàr ko wù la-e nshak, ko wù tong ko kò ka lòk-lok nyɨ ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe met kɨ makaranta mwa nyi làngsar mun sosey, ko mu man bi mwa. Mu iya kɨ man kɨ bɨ ce mwa ko ye mwa po <hesitation> cɨ cɨn kɨ go ce mwa ka yɨl ce mwa ɓang. Ɗa nyɨ po ɨn kɨ <hesitation> temako mùn ɓang nèr kɨ ràyuwa kò mi tòng nɗin yɨlɨ. Mpì ɗa ɗak-a ɓe cɨn kɨ makaranta nyi ɗò rìt ɓul. A cɨnɨ, ɓe gha man ko ka tong mɨ nùng mɨ cok gha ɓang. A iya kɨ kàt kɨ shitcɨn kɨ gomnati ko gha cɨn kò ko nyɨ langsar. mpi ye yɨl ka lòlok nyi, nyɨ ko kò dòkti ka. Yɨl kɨ cir, Cìr. Kɨ ɓa mɨ yɨl nasara. Ko mbì cɨn-cɨn kòmè mwa pò cɨn kɨnɨ ka lòk lòk nyɨ mwa kɨɓut ɗɨ ɓe rit kɨni ɓe mù cɨn makaranta. So cɨn kɨ makaranta rit sòsey. po lang kɨ sar mùn ner kɨ bi mwa kɨɓut kɨ tòng mɨ nɗin yɨl. <hesitation> nga lɨ te tòng nɗin yɨlɨ, rit kɨni ɓe me ye mwa ka yɨar ko kowe nyɨ cɨn makaranta, kɨ mat kɨ gomɨs kɨɓut. Dok nti ɓe punu mwa la e ko màt nyɨ cɨn makaranta ka. Mpì mwa pò lap kɨnɨ kò là teni eng kɨ shàl makaranta màt ɗɨ ɓe kɨ bar akùk. Ko dung kɨ màt funu mwa ɓe mwa cɨn makaranta ka ɓe mwa cɨn makaranta ka mpì ye mwa po lap kɨnɨ teni nyɨ kɨ amfani ka. Ɗok ntì ɓe mwa le, mwa teni makaranta bi kɨ ngò kùkùk mwa. Watò go ye nyɨ pò cɨn kɨ makaranta ɓe karan cɨn kɨ bɨ ce ka. Ɗang ka lòk-lok nyi, ɓe mwa ɗo mwa pò tong mpòkin kì met kɨ yɨl ka lolok nyɨ. Rit kɨni ɓe makaranta kowe nyɨ dàr ko nyɨ lèp gyem kɨnɨ ko nyɨ cɨn makaranta ɗɨ, mpì yè makaranta rit dun. Lè ko gyem nyɨ nùng. Kɨ nùng kɨy pan tòng kɨ yɨl ɗɨ.